oyi ro oma dɛ mu ba ba via nɛ mi wabe se ba cruru yan da wa mɛ via twa han mi ho dimiyan a uru a jonu sin ba ho uru ma we co'o co'o to o vɛ mi aro vio so a da wa ma tete a we jo'o ho uru ɲusin don oyi ro oma dɛmu to mero ba'a bia nɛ ba metrize'a mi te mi sura wi'aro be mi eklibru ba ba'a bianɛ ba zun mi eklibru ma ma tete um ba ma be yoroni tu'a na a jora ho wa hɛ ho ma wa to puna to mu yɛrɛ a hamano be mu'a hanmano be ma tete